Gne iaho moa zany sy de mazoto loatry ame fanatanzahatena ty fa gne fiteko zany gne football, Barea regny, gne basket-ball, iaho avao koa sy de magnety rugby loatry fa izay izay karazany roy zay e tena fiteko matetiky.